﻿Eki oshemeriire kwega ahamuntu otakamushwiirwe nemitwaarize yaabo, ahu bararuga, enyikiriza zaabo, <hesitation> ahu barashomera, oyine kumanya yaaba begire ninga bateegire, oyine kumanya ebi barakunda kukora, emiriire yaabo, oyine kumanya nemicwe yomuntu kugira omanye nkoku oramutwaarize gye, oyine kumanya amagara geeye nkoku geemeriire, ekika eki ararugamu kandi ekindi oyine kumanya emyaaka eyi ayine <hesitation> kuba baragira waaba ori omuhara okashweerwa omuntu orakukira, ogwe muntu ara- araba arakukiza obwengye kandi nikyo bari.